Este nu kuoir ka yua sk nava kadyo nu souku nu taayo este yua ku te kamio nu kuairi yua nava kadyo, kuoyo navor este chi kamio jara nuntele nuu taxio in tele nava kuu kadyo chi ja este yua kua jotiñiyo.